କିଂଟର କୀପରୀ କାମା କରେ, କିଂଟର କଂପୁଟରେ ଥିବା, ଚିନ୍ହ କୂ ମାସୀ କିଂବା ଚୋଟା-ଚୋଟା, <hesitation> ତିନ୍ଯାଦ କୀଟୀ ଦ୍ଵାରା କାଗଜରେ ଅଂକୀ ଥାଈ।